Dïétè lo gaxliú ná rnié maz <hesitation> tïé mil dizh nú, xi cwuen, purzi lairega nílac'gí nah diza, nílac'gí nah eh chizalonú ndua baltiru, baltiru dì ni rníraba, ra zánú ni nú nez gíaga lo que es mixteca, ra ni rníe <hesitation> este ztïé dizh, ra chatinos ra, <hesitation> este diza pa xteën nugwel ranën ra diza xteën ni nú nez <hesitation> este nez istmo nez, dizaga ni rníera chi nugyiaz-nugyiaz loóni ni chi re ztaliazga loóni nani, entoncs bal na gaxliú náh rníe maz tïé mil, tïé mil za dizh ní nú.